Sasa wakadoka mmoyo noba omwana muyayi wakadoka kwa ona tsa obe ni omukare omukal oby nnaye ango kenyaa ohenzi burahi onyala kunyara ki nalala omundu indi nomundu obulwa abundi band lwa waibulwa mufamilia yinywa no undi kandi yaibulwa kandi abundu nabwe so oakane wakamanye nende omukhangi kenya ommbugure abe mukere wuwo genya ohenza wa aturaa abaya abundu na mutize gwene gula ndio gufwana ndi noeenya gand nookotso abund, handi pengine abats benz haba na abeeti, bangine naabarachi kwanza nali ho omwana omukana lidiku tsa llala mmanyi kubarabara ama kunzira ama mwali tsa abundu wakammanya, nayaku, many ana mmukura mshira mmba dabe. Omwana omukana kenyobana wakamunyola omumanye bulahi ataba kali no omutende ohabwi yahu afwana ndie bamenye ndi gena gube omwana amukanakutolitza gunzila oma omunyule abundu, nali no omuliha hohi, akubolehosinga omwana mukana huyo khubukulaziana nnayewaa, kenyaa oenze obwa, kenya obenze bamurera ndi kenyaa ohenze mirma chichie tchibaa ndi, mamebena babebebamenyi ndio nyala tza khugwa tsa khumundi oundi mogznye omunthu undi yatura hai. Wakamala tsa muniaka munyumba mumwa, wakamenya munyumba mumwo iwe eteba ndanyalo kindi ki ikindi. Mama huyu yatskha hai. So kenyenga ka, nowakhanyola omukana noli omwana muyayi otzie wabo ololeku wa abwe ifwana mbwe, oroliki abedeli babi bafwana ndie. Abana babwebafwe bafwana ndie. Kandi batzie kuwingi vammanye bamsbleks, bamutebi amatebo, kho nangwa onyala tza gunyola tza oundi. Khunjila noeteks naluka mmba ofwani tza, vaani omwana mukana wakenya otzie obunds oenze omwano muyayi ndio abele ndie. Oenzi wabwa ifwana ndie. Oenze babi <hesitation> na mama ebe bamenyaa ndie. Onyala khunyola aundi babae na mama ebe bakhupananga bulitukhu, nomba bamenyanya butikhs bwosi bakhupanara, ama barekana nomba mama waibisla tza omwana natzia abundu waibula tza omwana aa, kenyekha oenze bamenyi bulahi wagamanya bamenyi bslahi, olziko waba naye alzieku wenys, mwagalamakha amangiana kho nangwa mubsgulane. Sichira munyala tza kunzila mo mundu abugule oundi, amanyi wadiraa ta ta omanyi sha afwanaa ta, omanyi abendi ta sasa wagatziako wabwe ma yatzieko wenywe, nabulebaniku muyayi uno yazaanu, umukana undi yazaans lakini mwaganyolana khunjila ma mbugulane. Nibulamunds amanyile amaloyo yenywe dawe. Eso mbulanga noli omwana mokana oenza oenza wo uzitzanga noli omwana msyayi oenga wo ozizaga